Lafa zaho aloha maimaiky hoe hanatsatsy fotoà am-piasà na hoe am-pianara regny, de gnahy loha sakafo hoe safidiako aloha hoe mba ara-pasalama: ohatry hoe zao hoe misotro ronono, na mihina mofo amin’ny dibera regny. De <hesitation> na zay karakaraiko an-trano satria tsy raha ela mikarakara an’zay. De na koa zao tsy mahavita an’zay, mivily an’regny amin’ny mpivarotry egny avao zaho.